Lu Perù è na terra ricca di tradizioni antichi, unni la cultura inca si mmisca cu chidda spagnola. Li danzi rituali, li tessuti fatti a manu e li festi religiusi sunnu parti di la vita di ogni jornu. Machu Picchu è lu cori spirituali di sta civiltà. La mùsica usa strumenti antichi comu lu charango e li flauti andini.